<hesitation> Ndraiky tsy mifandray o i fit- raha aboakan'ny vava ndraiky eritreritry, ndraindraiky anao mieritreritry magnan'igny tsy araka anle raha eritreritinao zany raha aboakan'ny vavanao, ndraindraiky anao miteny magnan'igny tsy araka anle raha volaninao ndraiky raha eritreritina, zany.